Ana mi vir ki kuri, mi virti ya bara bwa shinkafa, ti ki mwa akwa mnya lidi ka fat ntsum ka pokwa wule lidi, tiki kiti thhum ka kicimta, ka pu iri ka barta uwu ka jikti tuhum ti ki kitsi tsir ka pesimta ka shirwa kwa tuhum, ti ik harti tuhum uwu akwa ba kir, ti ik kirti shinkafa ni, inta kirta gwamgwam taha, inta kirta baban bokkha, ik kirti ka puta tray, yakwa pesari, kakira shin kafan pela kwa, ya charbila pelan chau, ki charbila mun ya kusar chau, ki charbila laka ana tsaikwa kula dika, ki charbila chau tsirakwa bwa, mi tsir ngini abaka bwa ki ca bui una ki punkala tsirni, ta kwa bwa'a, ki kicimta shinkafa ni yarauti, kicimta, ki kicimta ki hihiyi yimi ki shirin kala imi kisi ni, ta tamwi shinkafa ni, ki putta tuhum, ki harti tuhumni tipi, ki jakti bankir uwu, takwa gwathu gwathu gwathu taka bwa takwa bwa ta bwa bwa, mi tak samnya imi miki kilari shinkafa ma tak bwa tchanga a chantalanga. Gadiya tsi apa gir kila tuhum gir chabwi yir pum nya gir che bwi gir pumnya ana kimta daraja buru mwanki, mi shinkafa ki bwa tchanga pani ti gi nari nga gabilari, mi adi bwawa jakirkir imi harta, mitak samnya imi to ik kili shinkafa ivi tadi, ik kitu mal kapu kwa tasa ka tchabwi vinan a viti tasani a ta kira hakthir uwu, hakthir uwu tsu tsan vinani, ki vita, ki kita antim, inka in tha ki thlika intha, in kula intha ki kiti chakoli kwas shinkafa kithi kikari in kula chakoli, ki thlirimta ka tsi ki bushirimta ki puta, ka mal thlila, a kopi mal a thli ngini tsuwa, ik kiti limba na, ik thirimta kucirari ka pokwa jir, ik punkir una, ik kita maggi ka thlirinta ka puwa, ik kita dila tsuwa thlim thlim ki dihi cimbani kudidi, ki pubila kwa roba mal ki thli ik ili mal. To shin kafa ki bwa, ik kita tcha in kiti tasa mai hannu tcha, in ki ki ti wala roba iri ngini ti dana penti kikani, roba penti aɗi na rakka to in ki kita ti kitiki hold. Tin ya fwabila shinkafa tig ya puwa akwa tasa ti ya puwari tin ya hartari, tin ya kiti mal ni ki punkir, ki ti cimbani ki kula tinkir, ki nda mdina ya velari, da mɗina kwasari, kitsi uwa uwa, mi nyanta bara jikti imi pir tsa tsuwa ik jikti imir pira, miya jikti imir pirwa i tsi uwuwu, mi ika tarku shinkafa ka tsirni tana bara tarku mi yaka tarku ni tin ya tattira tarku ni midi midiya tin ya miki punkir mal, ka punkir cimba, tin ya punkir tarkina a ta kira shinkafa ka tsir ni, kamnya shinkafa ko tsir diya mi ngi wuti ka tattirinkir tarku diya har ta msirata buraku ka thlang. Tin ga gwartari, ga kwa gwartari ga kwa shungari ga kwa jakti kuitinkir kimba ga kwa shanari wala na hang ga kwasini myari ka kira msira kurari, ga kwa sankir ini, ka gi thli gathu. To ana an bwa shinkafana. An laku ti yana hara kwa, kamnya mi gaɗi charbila pela na kwa shinkafan wuwa, an mi ga kwasa tin gau, gau thira gi tsuwa ana ngiwa, kam nya ana tsi thira mda ai, munya pelani minidiya wu yaku kini ana tsi thlira mda, mi gaɗi charbila tsuwa aɗi harawa, kuci tsu ka charbila ni ki tiramta, migi charbilani ki tiramta wala mdina kwasari ta kiba ka pela wa, ta kwasari hankala pwi pwi yari, amma shinkafa laka mi ngir kito tsai ngi pal ka hamya ki laɓa ka pela ngi tifbila iri ta ngini aɗika am faniwa, aɗika paida wa, sakalaka ngir ti tan ma batheru, tin ga wut mitipi laka la si laga, ngi pola mitipi takwa kwasari ta kwa hirkina, ma tak tira tin tara pila ila wanne ta bwat shinkafan diya apa ɗi laistsi wuyaku ka tchabun kala shinkafa ni, shang wanne na sidi taya, vir laka ila ni tsopani ta bwat shinkafa ka manja apan tiyar kwas ko pela, tso pan tiya kwas ka pela.